أكتر شيء طريف حصل لي بحياتي كنت مرة بسير بالطريق العام ووقعت بالشارع، كان هاذ الشيء رغم إنه كتير ظريف وكتير مضحك ولكنه أثر فيا بشكل كبير، خلاني حسيت بالإحراج، كان هالشيء واجد مؤلم.